Uleemp bëreŋ, ngëënkurëná ţí káalímpar. Këëlímpáará, amëënkëës kowí këënjáar uwí, këëntopáaciir uwul. Pëëntopáaciir ciiyun pëëndolun pëënkáaká yánándul, pëëntëran bëreŋ pëëmbá. Ambá káantëran, këën kaaţíinjan ifalar imul indoo irúka pëëyek dí itáyiloŋ káanţúunkan iyël këëntër umul uwí, këënkur uleemp dí mbos. Ucí káanjáar këërúunká káankur káanjar. Ucí isalëkësal direkët, këërúunká káankur káasal direkët. Mëëya mëënsal direkët, uhora uwí unţëëpëwí aawúumay apëţaţ náanţee këënkáanka sël. Amëësël amba, aficoŋ náanţee këënkáa káankúubël. Uhora uwí kúubëwul amba, këënţúwá káanáakësa á uliyëk káanjíyëŋ. Uliyëk jíyëëmba këënkur pëërinkar mëënrinkar amba, këënţúunkan uwul. Cíiwun pëënkúuţ këënţúunkan uwul. Kanţúunkan kaadoo ngëënţúunkan ngëëtëb o ngëëwanţ. Këërúu káanjump káancag káantëbánţin. Uhora uwí káanjáar këëmpáarár uwí ambá këënkob, mëëkëënkob ambá këëntíisandan uliyëku, mëëkëënkob ambá këënceeran mëënceeran ambá këcof uwël dí ngëësa këëntíisandan untamb.